<noise> sika wɔ hɔ yi orunntum nntɔ enyigye da. Ewɔ sika nyinara mpo na ennya nyimpa wɔ wo nkyɛn a awerɛhow boku wo. Ebɛnadze ntsi na mereka dɛm no nkorɔfo bebree na wɔwɔ sika a wɔsoɛr a ma wɔpɛ na wɔtɔ wɔgye hɔn enyi. Nso bisa wo ho ndɛ eyar da hɔ eyar da hɔ a wo sika no ɔno na ɔbɛtsena wo ho. Enyigyedze bi wɔ hɔ a sika runntum nntɔ da dɛ ɛnye w'ebusuafo tse fie mogye m'enyi, mobɔ nkɔmmɔ serew nadze nntum. Ndɛ esikafo bebree wɔkɔ beebi a wɔwɔ mbrɛ ɔwɔ dɛ wosi kasa, wɔwɔ mbrɛ ɔwɔ dɛ wosi hyɛ wɔ atar, wɔwɔ mbrɛ ɔwɔ dɛ wosi tsena ase nso hɔn a wonnyi sika ne dze dɛ wodzi agor dɛ ma wɔpɛ biara wɔdze hɔn abrabɔ reyɛ. Iyi koraa mpo kyerɛ dɛ sika wɔ hɔ yi onntum nntɔ enyigye ara da a.